إنى نختار الرز بالدجاج لأنه وج- لأنه وجبة متكاملة وسهلة، وتدر تضيف لهم خضار وصوصات، شن تولي طعمها هيكي غير، وتدوق نكهة حلوة تجدر تعيش بيها حياتك كلها عادي.